Chiroq kaliti elektr zanjirini ochadi yoki yopadi. Kalit yopilganda zanjir yopiladi va chiroq yonadi. O'chirilganda zanjir uziladi va chiroq o'chadi.